Oh mema wo aha, me nuabaa! Nyame adom mo ho ye. Megye dzi dɛ wo so wo ho ye? Yɛda Nyame ase. Oh, me dzin dze Adwowa. Mebaa ͻman yi mu nnkyɛree. Mewͻ ha dɛ mobͻtoa mo nwomasua do na meyɛ ͻfofor wͻ ha ntsi mennhyɛ da nnyim ha beebiara. Oh, ͻyɛ me enyisom dɛ yɛbɛyɛ anyɛnkofo dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a dza mihia biara no motum mebebisa wo. Megye dzi dɛ yebehyia.